Yo i səgwar ndaha, ndaha oal oaləu. Ndaha mənagə ja a na a. Ngam məsəɗagə ja, kuma yo i nyi oal oaləu. Əna njo ta ndaha ma gə gyo wuwunyi, go gi ɗəmiya, ma gə səya ni, go tsəɗiya, ma gə tsəɗiya, gu gədiya hu u, ma gə gədiya hu u gu jigəɗə təm ana ɓiti galyalyau a gwa. Ma ɓiti nda tsafa, gu pəu nyi dlalang kushu, kush gu pəu dlalang. Ma gə pəu dlalang a tsafə ni, ba ga china ndaha nda, ma gə china ndaha nda ba ga pəu nyi gu təm nda. Ma a ɓwa, a ɓwa mənagəu, ba a tləɗə oada yiɗəyiɗa, gu watliya, ma gə watliya a gu pəu nda na nda ka ndaha. Ma gə pəu, gu haɗiya nyi tsəu, gu səgar kaɗang. Ma a ɓwarɓwa gu tasəu yi chita maja gu i chita gwa, ma gə tasəu chita, gu pəu ba ga pəu nyi wuna, wunə ɗanyi ngə yo i na a agwa, ma yi pəu wuna Yo səgar tsəu, yo gwazhiɗi, yo ɗari nda wuna biya ɗi. ma wuna biya, yo yo haɗiya ma ɓwarɓwa kaɗang, yo həya yo fiya. Yo ushəɗə gwazhilakə ɗa. yo jigəɗə ɓiti, u tsafa, yu gəɗi yu gwarə upə tsəu yu watliya, yu pəu gu təm nda, yu gwazhiɗə ma ɓwa nda yi watliya gu təm nda ma ɓwa, yu taɗə upə səgə yu pəu, yu ushəɗə ɗəfə nda ma yi ushəɗə tsəu ma yi ngya, a nya ndəla ndaha nda, yu kwas oal oaləu, ba ya nda sangər ɓiti ɗa ɗəkəri. Əngə tsəu yavayava, yavayava ana ɓəlanji. Ma gə ɓəlanji na vəla ngə njo ta yavayava ni ba a tsər. Ma gə gəɗiya hu u gu jigəɗə tsər a də hu u ma tsər nda ɓwa, gu gu ɗəmbiya ɓəlanji. ma tsəra ɓwa gu pəu nyi ɓəlanji nda. <noise> ma ɓəlanja ɓwa gu pəu nyi vəla, ma gə pəu vəla, agwa ɗə kər tsəu, gu kər ba ga tasəu nyi chita ngha, agwa gwa, ma ɓwarɓwa Gu pəu nyi wuna, gu pəu wuna. Ma gə pəu wuna, ma ma ɓwa ba ga ba ga həya. Ga fiya. Ma gə həna, dachi a wurɗə naja ngə tsəu. Kər sənə tsəu, baha. <noise> Ma gu ta baha tsəu, gu jigəɗə tsər, ma ɓwa gu pəu nyi baha agu tsər nda, ma ɓwa ba ga watliya nyi oada. ma gə watləu oada gu tasəu chita gu pəu, gu pəu nyi wuna kaɗ kushi ɗanyi gu pəu wuna, ma ɓwarɓwa gu həna kər fiya, gu kwasa. Ba a tsəu yu i mirəu oal oaləu, yu sa mirəu. Ma yi ɓatləɗə oada ɗa, <noise> yu ki Yu yu səlɗə yu səlɗi yu dladlərna, ma yi dladlərna. yu ki yiɗəgwa, yu yiɗəgwa sə ɗa a ɗə bəra, ma yiɗəgwa yu yu shil china təm yu jigəɗi. Yu yu watləu oada nda. Agu təm nda, ma yi watləu gu təm nda. Ma ɓwa yu china uhi ɗa tsəu, ma yi china uhi, yu pəu gwa gwa, yu ghadliya uhi uhi nyi ɗə bəra, ma yi ghadliya u china, yu pəu gu oada nda, ma yi pəu, ma ɓwa tsəu, yu həɗə mbəla ləɓələɓa, yu pəu agwa gwa, ma yi pəu mbəla nda, yu səgəɗa ɓwa tsəu, ma ɓwa ba ya həna, yi həna